Este kítí luli ya'a jena'atí chii jinití nuu nutuu kasaa va'ayo jaa kakuyo jito'otí chii suni kakítí xaa inití tee suni yoo hora kantañití sí'íntí tee kuaatí yoo kunitíí chii tuu suni tuu vaa kasa'ayo jití tee kítí ya'a jena'atí chii listo xaa kaiotí, tuu tu achiyo jaa tuu, chii listo kaiotí jena'atí te este nuu ka'ayo jití te suni va'a kaasa'atí suni, osea kítílulia cii tu chii kaajini va'atí jena'atí nnakítí kakúú matí, pero kaajinití tee suni io hora kaio ja nani suni kajata'ainití chii este yoo hora kaisíkítutí yoo hora kajinutí in tau kajinutí tee tuu chii suni kaio na nani suni kaio kakusíí inití jena'atí.